اقدر اتكلم وافهم اللغة العربية خصوصا اللهجة السعودية واقدر افهم واكتب اللغة الانجليزية بشكل جيد كمان عندي معرفة اساسية ببعض اللغات الثانية مثل فرنساوي والاسباني والالماني والياباني والصيني والكوري والروسي. لكن مش بمهارة عالية زي اللغتين العربية والانجليزية